Non no laɓɓinta yolnde taaga suudu maa. To ni taaga suudu maa waɗi tundi, a waawai laɓɓinta ta heɓi bunye a woggi ko tefa ko wiyeete moffa sai mbuwa ko toye fuf naa ɗun laɓi.